keeriwe wɨ láa camɨ kpɛ sɩsɩɛrɩ wɨ kamɨ vueyǝ paape vueye nǝ pɨ kǝ nǝ́ǝ pɨ mɨŋ ɖi ŋwɨ mɨŋ fɨ wɔɔ wɨ lóo ru okuriyǝ dudurǝ ɖi gbeɖǝ láa kɛŋkǝ laa yɔ kapakata ekpericii epeke sie akpɛŋ fɛɛwǝ otoolu fɛɛwe otuwu la naa <hesitation> o ǝ po toolu ala sɩsɩɛrɩ o wo kecepe nyiŋ ofuŋyǝ pɨ pɨkǝ fɨ ekpericiisa epe sie ǝpǝ sǝrɨ ekpii rɨ fuŋwɔɔwɨla wɨri rɨ tuu wɨlǝ wɨlɛŋ kɨto wɔɔ vǝnɨŋ mɨŋ pɨle yeewu mɨŋkɨsa wǝ pɨla pa pɨle siri gbeɖɨwe pɨŋ kulǝ oturu gbeɖǝ yo lóo ru okuruiyǝ. eninɔ wɨ kafʊ wɨ ponu wǝ rɨkɨsa otui ya yo ru okuruiyǝ mɨŋ mɨ ceŋceŋ wǝ pɨla tɛ gbeɖǝ dwesaŋ kǝ nǝ́ǝ pɨ ŋ ɖi vueye ŋ fɨ nɨŋ wu wekǝ no ɖo ŋ fuu gbeɖǝ alafayǝtʊʊ née ce ri mɨceŋceŋ wǝǝ oo. Wǝ mɨŋ náa caa kɨ mɨ nuŋ kɨ mepiipɨrɛŋ pɨ pe ri pa? nɨŋ nɨ nɨ fɨ nɨ yɩrɩ anyɩŋ wɨ rirɨ tuu wɨ lóo ru okuruiyǝ. kaŋfɩ vueyǝ wɨ rɨ mɨ tucakpɛ née ri kanyɩŋ vǝ née ri ŋwɨ kanyɩŋ kɨperecee gakǝ lo oyupǝ fɛɛkɨto na tɛŋ wɨlo ru okurui pereceeye kpɛŋ kopo fuu na gakǝ ke cǝ pɨ fɨ eyee oyupǝ wɨri rɨ oturɛŋ yo ru okuruiyǝ. Kaŋfɩ vue nǝ́ǝ pɨ mɨŋ ɖi vueyǝ kɨperecee gakɨsa sɩsɩɛrɩ kake nǝ tɨ mɨŋ pɨ mɨŋ ɖi mɔrɨkpǝ wǝ mɔrɨkpǝ. Lo tu yawɨlo ru okurui yoo ruŋɖu wǝ oloko oko fuu kpoo sooso wǝ ǝlǝtɨ mɨŋko oko fuu kpǝ pɨla ta okuri pɨla tɛ duturǝ ɖi wɨla caŋkǝ wɨ laa yɔ Mɔrɨkpǝ kawǝ ke kapǝ kpɛŋ fɛɛ opo toolu fiwe alawǝ onuru otui sɩsɩɛrɩ ele ca caŋ mɔrɨkpǝ ǝǝ apaka wɛrɛ mɔrɨkpɨwe kɨ pɨ pa caŋ kpǝ pɩŋ kɛɛlɩpɩŋ kɛɛlɩpɩŋ kɛɛlɩpɩŋ kɛɛlɩ pɨŋ si mɔrɨkpɨwe ǝrɨɨ rɨkɨsa wɨlakɨma wɨ lée cǝ pǝ wɨpe wi. vǝnɨŋ wɨle wi owokɨwe ireuuu!! mɔrɨkpɨwe ke vǝnɨŋ a la caŋ wɨ ala lɛ asɩɛnɩ ala otuiye kɩɩkɩ oo pɨlɨŋ caŋ mɔrɩkpǝ mɔrɨkpǝ koturu <hesitation> ecicitotuiyǝ otuwaŋsawaŋsa rɛ yɨ caka rɨ kɨtǝǝwe. pɨla laayǝ kɩɩkɩ. Wǝ kapa laayɩ ko po wo yi pe wi kopo wo kpɨ kɨ wɨŋ mwɛɛrɩ wʊpa nyɩŋ wɨ pa mwɛɛrɩ kepecekpǝ ǝpǝsǝrɨ ǝpǝtɨnɨ epe yeemɨ deerǝ opoculukpǝ ke cǝpɨ fɨ ǝpǝ nyarʊ. kapotoŋkpǝ a láa sɔkpɨ we. wǝ kɨto wɔɔ bepwe pɨle siiri kpǝ pɨŋ sɔkpǝ pɨŋ tike sɩsɩɛrɩ pɨŋ cǝ pǝ pɨ pe siiri pɨ kulǝ rɨ wɨraakpǝ wɔɔ fɛɛ kɨto oturu wɨ lóo ru okuruiyǝ kɨto wɔɔ mɔrɨkpǝ wɨla camɨkpɛ, vue láa ca mɨ paape wɨlo otuisa kɨtɨŋkǝ yoo ru okuruiyǝ kawǝ oo.